Nkyɛ mɛpɛ dɛ me mfe a okitsa me n' menya no mbɔho asen dɛ menya sika mbɔho osiandɛ dɛ mbrɛ medzikan aka n' mowɔ mfe a anaa mowɔ mber bebree da m'enyim a motum abɔ bra a ɔbsɔ Nyame enyi, maboa afofor. Dɛm sika yi ara motum ayɛ edwuma mede enya sika no asen dɛ menya sika bebree. Sisiera sɛ ndɛ mikitsa wiadzemu sika nyinara na ɔkyena me nkwa fi me nsamu a nna ɔkyerɛ dɛ mfaso biara ammba sika no do. Naaso ewɔ nkwa na eyɛ edwuma nkakrankra ede pɛ edwuma nkakrankra de pɛ sika a nkyɛ muhu dɛ nka ano no ɔbɔboa a ɔbɔboa ara yie ntsi nka mɛpɛ dɛ menyin, menya afe bebree aka me mfe ho asen dɛ menya sika bebree na mfe no ho hia m'.